<noise> pausiku ndanyi ndinokwa sana ukunywa itschai nimikate gwakikinga. Maana ndinganywe imihate <noise> gyakikinga giliningosu mumana, <noise> alafu, ndinukwa sana natsimboka isyakutschemsa wuwole, ndingasemse wuwule kwasababu sikongeresya umana, sikongelesya idamu mumana. <noise> Kwahiyo tsikupe i- ingusu mumana, nandomana nda- ndinukwa sana ukurya pausiku. Imboka! isyakusemusa, nii- niukate gwakikinga! au woni nanihii, ugali <noise> pavusiku, <noise> nditereka ugari <noise> ndirya kama ndilemire ukutereka ukate au imboka! nditereka ugare. <noise> Ugare nimbaka jangu jikusemusa, ndirya navana, tulutaka kwu- kwi- kukilimo, tungalwime tukiliuka, tungakiliuka kangi pamunyi, tereka, ndandi ndinokwa sana ukurya idona ikivi- i- i- ikivi inanii isembe une nkwani nalandinoko kwasababu jikasa jangu suzio jone mumana. <noise> Nandomaana ndanikwa sana! <noise> isembe, <noise> inanii idona, <noise> isembe jikaja kinu mumana. <noise>